Allor cà jamm proprj dint 'o particolar, <hesitation> la mia fe, <hesitation> la mia <hesitation> genere musicale preferito è. <hesitation> Diciamo che io sono cresciuto con quello che è il rock, quindi i Beatles e tutto quello che ne deriva. <hesitation> Ad oggi ti dico sì il rock io lo adoro, lo amo, però m' sent nu sacc 'e musica chiù <hesitation> chestaccà italiana. <hesitation> Ceh spazio, pecchè m' piace il Pino Daniele, pecchè m' piace 'a musica napoletana, pecchè m' piace invece 'a musica rap napoletana. Quindi ad esempio Geolier e pò m' piac ovviamente <hesitation> tutto quello che è un pò rock. Quindi ti sto parlando dei grandi classici. Quindi ad esempio parliamo dei Beatles, come ho detto, o anche i Red Hot. A me questa musica piace tantissimo, ceh <hesitation> sono cresciuto con loro, <hesitation> proprio le basi mie provengono da loro. Quindi chestaccà è tutt 'a music che m' piace a me. Poi non ti nego che in realtà ascolto anche musica latina. Quindi magari Ozuna, <hesitation> o altri del genere. Ceh a me chesticcà m' piaceno assaje, infatti ad esempio il concerto di Ozuna io ci sarei voluto andare, stavamo comprando i biglietti, tra l'altro era anche il mio compleanno. Ma non abbiamo potuto perchè poi dovevamo partire per la vacanza. O ad esempio per quanto riguarda il rock, i Red Hot sono andato ad ascoltarli a Milano, nuje c'amma jut a sent sti cristian pecchè pò ci stava il mio chitarrista preferito, Frusciante, che era appena rientrato nel gruppo. Pecchè chill prima se n'è jut, pò è turnat, ha fatto così tre o quattro volte. Mo invece è parte del gruppo. Ti dico che sì, questo è quello che preferisco io. Quindi partiamo dal rock per andare anche a quello chè è napoletano. Più classico quindi Pino Daniele, o più magari rap. Quello che non riesco a sentire, ad ascoltare per esempio può essere un italiano molto classico, ad esempio tipo Giorgia, o <hesitation> quello che comunque va anche di moda oggi, ma non ce la faccio, ceh nun <hesitation> nun è roba mij. Quello che mi <hesitation> mi precludo proprio di di di sentirlo, perchè ceh non, ogni tanto passa in radio, non riesco. Oppure ogni tanto quando hanno fatto il festival di Sanremo, ceh io non c'era una canzone che mi piaceva. Io non l'ho ascoltato, non l'ho visto, però si t'aggia dicere che quelle là che passavano in radio, tutte quelle del festival, una m' piaceva, manc ne una. Questo perchè? Perchè io sono cresciuto diversamente. Cioè nel senso effettivamente Iniziando con il rock e poi andando al napoletano pecchè siamo napoletani, chest m' piac. Dic tu, <hesitation> sei latino per ascoltare musica latina? No, però, comunque a me chest m' piace. Chell che comunque mi fa vivere, mi fa ballare, mi fa sentire qualcosa, delle emozioni no? Io quelle là non le percepisco. Poi ovviamente è soggettivo. È un problema mio. Però, <hesitation> questo è quello che ascolto di solito. E poi sì le emozioni. P' me le emozioni sono importanti, ceh tutt quello che è legato alla musica. Ceh nuje stamm sentenn nu piezz 'e Pino Daniele? Emozioni. Stamm sentenn nu piezz 'e Ozuna? P' me emozioni. Stamm sentenn nu piezz 'e Giorgia? No. M'affonn. M'ammoscia. Ceh nun c'ha facc. Veramente nun c'ha facc. Quindi sì 'a musica, però legato a chell ca sò l'emozioni, p' me, tantissime cose. Bellissimo, chest pens ij.